ما طعامك المفضل؟ هل تختلف الإجابة حسب الوقت خلال السنة؟ أكلي المفضل هو المندي، خاصة لما يكون باللحمة، طعمه يفتح النفس أحبه في أي وقت، بس يزيد شهيتي له في الأعياد أو الجمعات مع العيلة غير المندي، أحب الأكلات الشعبية مثل المقلوبة